I rettili a pölu esi <hesitation> le serp cume la vipra e la biscia e pöi dopu i sun tanti d'autri tipi d'insetti però mi i cunosu pa, ad ezempi <hesitation> pa si da nui autri a i sun i coccodrilli